Malaysia inchi dungati inchi inama dimati inama lila oru oreta inamakun oru isaa pamba faa oreta birid faa inamakun dini isa zaidi islamua amine islamu gugurda hesitation inchi malaysia inchi dibia wot shirikite biashara midafet inchi amine inchi dibia wot shirite amani duftunii.